ɓiɓɓe leydi Potugal ɓe jinnaki e dina, ɓe nannda e yimɓe Andulus bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe raa be mbawi fijirde bol, hamɓe jeeyi Cristiano Ronaldo.